مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو یہِ خیٲلی کَتھ باتھ جٲری: "مےٚ چھےٚ نہٕ شُکریہ ہٕنٛز ضروٗرت۔ مےٚ چھَنہٕ پَے زِ مےٚ کیٛاہ آسہا ژےٚ ورٲے کٔرِتھ۔ یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ خۄش قسمت، مےٚ چھےٚ ژےٚ سۭتۍ کٲم۔ تۄہہِ سۭتۍ کٲم کرُن اوس مےٚ خواب۔